<hesitation> agnahy e hanigny tsotsotra nefa tiàko, <hesitation> soupe legume gnahy no tegna tiàko e ary mandagny volagnahy kô fô mietsiky koa ny karaha zegny.